Mal athin yaani sodhaa dhagariftii wontun won sodhaa abakhun maaa ithiyenen abakhun Malkan wontan Lilah irra rifethaa iraa sodhadha dhub won akhan tunen Lilah dhansaamu won akhatun sodha onna dharifthe abakhun Mal inin wonsun sodhad wonsun bayya iraba wonsun woininen fedheee maana hinsodhadha dhandhe dhekhe hinkholu dhadhe dekke hinimdhasu won ishin ithathu dhub won akhanathan dhagariftii